<noise> Gne karaza arety hita ame piso avao koa na hoe saka <hesitation> da romotra avao koa, ka misy haromonta avao koa manko piso io indraindraiky, da misy avao koa himoty, na himoty zay zagny tai-masony igny, misy da rakotra aby e masogny amin'io, zay koa arety ny piso avao koa zay na saka.